Vao avy nahazo loteria aho a, ny zavatra ataoko a de ataoko loha ny devis amin'ny fanavaozana ny trano na anatiny na ivelany a de ny f- fandokoana azy a, ny fandokoana ny varavarambe sy ny varavarankely a, de ny fanavaozana ny entana rehetra ao anatiny hatrany an-dakozia.